Барои тайёр кардани хӯришҳои болаззат равғани зайтун, шарбати лимӯ ва намакро омехта мекунем. Метавон иловаи сирко ё хушбӯйҳо ҳам гузошт. Ин равғанҳо ба хӯриш таъми тару тоза медиҳанд ва онҳоро муфидтар мегардонанд.